Hataholi esa nasoda no neu neulauk so, na boso tao pula-pali. Boso puta pai, ma boso maseo. Kokolak mo hataholi so na boso maspala. Ma mete ma Lasik kokolak no ita so, na nenene ma deka mo Lamatuak a.